अक्टोपस के सरीर में हर्डिया नाई होगच्छे अक्टोपस। के पास आठ लचीला भुजाय होगच्छे अक्टोपस के। आखन बढ़हन होगच्छे और एक दूसरे से आजाज घूम। सकच्छे अक्टोपस आपन आख के डिग्री तक घूमा। सकच्छे अक्टोपस के तीन दिल होगच्छे अक्टोपस के। पास बढ़हन दिमाग रहच्छे अक्टोपस दुनिया क्या सबसे। बढ़हन बुधिमान अक्शेरूकी जीव मानाल जाच्छे।